أنا شخصبا نحب البحر كثر من الجبال، البحر يعطيني إحساس بالهدوء و السكينه و الأمواج تخلي الواحد يحس بالراحه النفسيه أنا هكا نحس، نحب نمشي على شاطئ و نتفرج على الغروب يحسسني بالإسترخاء و يخلي أفكاري تكون واضحه أما الجبال زادا عندها سحرها لكن البحر بالنسبه ليا هو المكان لنحب نقضي فيه وقتي أكثر و نفرغ فيه الطاقه السلبيه لتكون فيا.